La mahakasiky ny fitovia da tsy fanavakavaha amy nolo roa na olo maromaro ohatsy zao hoe fitoviany lahy sy ny vavy da tsy manavakavaky zany hoe lelahy toy apela toy tsy <hesitation> fitovia amy samy fianakavia da mitovy aby zay ny fianakia igny tsy misy manavakavaky hoe boka amy abako toy la tiako boka amy neniko toy la tiako fa mitovy